Aminay akagny a misy karazana kafe, lay kafe ohatra hoe salone kafe e, de vita industriel agna- amidy aminà sase aminà mpivarotana; de misy eka le andôsina avy ambanivolo a le vaingany, de io a varotana aminà kapoaka; de misy ndraika lay totoina de amidin'olona aminà aminà fivarotana lay mivarotra mofomamy araha io, atao to de kafe ranony.